La xapoon nkamaj reh k'ih wach qa' taqee' <hesitation> peet reh qa'sa nkamaj reh najosq'iim awiib' natz'aj awiij natz'aj atziyaaq natz'aj paam qa' taqee' nakoj reh nab'an k'uxb'al wa'ek <hesitation> natz'aj paam apaat choqpa' qa' taqee' nrikamaj la xab'oon